Na ma rô raha misy ola anao karaha hitako tsy mivolambolagna boka nagnino niany e. Karaha tsy ary fanaonà raha tsy mivolambolagna magnano io e. Raha misy ino?